Per náre ni ru-rtiugnu gyag val’nare sa gyag ngá rtiugnu ah rseñ nini per com bgui a nanu ngáh niniva, mbañ nii ni va chi danuunu rieñnu rtiugnu lani nii va, chi ah chií queity na di guen gitiugnú gyag bgá va pur ra niná gyag biz, pur rani va biz ni nara seco nii nina, nii ni na guen gigiugnu, numa danuunu ah nanu buny queity rcudiag di un dixva, chi-chi la ra dios rniqueity gutydu ni nángáh esque malo ni rundu va, per chi danuunu ah rieñnu pecado de ni rutynu ra gyag ngáh rutynu, chi mbañni ni va, bañ ra thëny nú texni mbañ ra, chi gigiasiu machet texni lani mbañni, ni rackve gaga ngañ núma danunuqueity rcudiag di nú dix ni rniravaqueity guti dinu gyag va.